لازم تجيب الادوات المطلوبة الادوات اللازمة كيما ورق التغليف مقص حاجة تقيس بيها دونك تقيس الورقة تحط الهدية في وسط الورقة و بعديكا تغلفها تجيب كل جهة تغطي بيها الهدية و تلفها يعني و تطوي عل اطراف و تلصق بالسكوتش و كان لزم زيد اعمل شريط